<hesitation> Vǝ́ e le ri wookpǝ mɨ warǝ wǝǝ a mɨ nyɩŋ sɩsiɛrɩ. Akakatǝkeeriwe le ke ŋ ri wɨ kaamɨ wookpǝ, mɨ warǝ vǝ́ e le ri wǝǝ a nya amɨ nyɩŋ sɩsiɛrɩ.